Séé adzakádzakásɛ lʋñ sɩ bóre? Adzakádzaká boé lʋñtɔ, bʋwɛ gulúmo bʋʋlɛ. Adzakádzaká, ñŋsɩ ka tɔ ka vɔɔsɛ, <hesitation> kaá gɛ sɩ ká kasá na ka dito. Kasʋsɛ, tʋmʋŋɛ, kaá sáŋna bʋná, bóre yɛ, bʋʋlɛtí, kaá yɛ ka bóre dí bʋká kaá físa bʋmɛ, bʋtoorotí, bʋnáá kaá valá na, ka bóre dí bʋ kpáta ka yɛ fɛkɛ ka gbɔɔ. Ka gbɔɔ kaá yála ka ɖoro dzeémɔ ka laná goóre kaá kaa gɛyá, bʋká ka kpáta kaá tɔ ka vɔñsɛ sí mɩnɛ ké kaá lána goóre kaá kaa láa. Gɛ, adzakádzaká ka vɔɔsɛ abé ka, ka bóre fɔɔsírɛ fɛkɛɛ dzɛ, kaá gbiŋna ka dito. Kasʋsɛ, tʋmʋŋɛ, bʋʋlɛtí tʋmʋŋɛ na kaá valána, kaá físa bʋmɛ ró. Adzakádzaká vɔñŋɛ bɔɔ kaa yáana ka tʋmʋrɛɛ dzɛ.